طيب أنت طول ما أنت رايح الجيم أو بتنزل الجيم المجهود البدني بيفرق عن الالات يعني مثلاً اجري يوم مره... اتمشي يوم مره و انزل يومين في الجيم هيخلي عندك قوة جسديه فعلا يعني أنا مجربه الموضوع ديتي ، ارفع حديد ،يعني الحاجات الي هي فيها مجهود و بتحس بصعوبة وأنت بتعملها ، ديتي هيفرق في القوه الجسديه